Yaa comida yaa uuvi vaa kua'a kuu ntifi, ntichii xii xia'aka atún kava xiaa takuu xioo tiempo savii chiiyu ikatuva, chiiyu mi ntichii ka, ta ta xaa kutoo tantu kuxintu mii ya ntifi xii ntichii loo tia'aka ka, vituu kuai kantiai yaa ntichi kara, vituu kama ntikatiaia kaantiavaia, chi tukuu na kantiatukuia kifii ante ta kuvaa i'i uvi kijii a uni kiji ra xaa ichiya'a ra vaaka xixia tami, taami xaa kutoontu kuxintua ntakuu kuai kantiaia vituu xa'a ntikatiaia, sukuachia ra vituu ika koaa chiiyoa inii olla, tajantua chiiyoa a kua'a loo tikuii tajao chi tukuu naa loo chaa tikui na tajaora vituu kayuutukua ikara vituu nixaa olla xiaara, tukuu kuaa vaa tikuii tajao ra ta ikuva i'i u'una minuto a i'i uxii minuto ra na kunuu mi ntichi chiyoa, ta taxaava'a vituu sinuuoa ra sixixioa xii yaaa <hesitation> ntaa ña'ao yoo ra sixixioa ra, ya nina mii ntichii u'un na ntojo ra nakuu ntii mi tikuii sataa chi saxii kuxitukuaasa na kuntita saa chi ika ntuu xiuyia tukua taa tantii ikaa ra, ntakatiaoa kaatia ntiiyo tikui sataaka ra vituu ta xaa va'ara ika chintichimioa kaara sxikasuuo ntifia, taa ntifi chikao loo ceteea ika sikanao loo tikumii. Taa ikaa takuvaa i'i minuto na kunuu mia kaa, ta xaa xinio kayuu va'aa mi ya tikumika xaa kayuu ntii satari vituu ika yaa- su <hesitation> kutonio ra ika sukuachio ya <hesitation> taviio ntifi ntakavaa nuuo mi ntifira taxaa ntii ntaka nuu too ntifi. ta xaa koo listo tu tiakava ta ika tajao mi ntifi ikara vintuu na kasua, kasua ra ta xaa va'a ntifi ra ika koosi'i inka tuku sarten loo na kasuu mi tiaka chi ya na kasutukua xii mia ntifi ra taxitukua sabor tanti'i ikara unm ya <hesitation> mi tiaka ikara xoo sii olla loori na kasuuri, ta xaa va'ara xaa va'a ntiaa, nikasuu ntii mi tiakaka ta sukana ceite tuku xii tiakaka chii saa na koo u'un tukuri, kaasuri chi kayuri tijii ntiri mia yaa k <hesitation> olla looka, nta sarten loo na sakuao ta ikara kuu loo tu tikumi xiirika na taxiiri ya sabor takuva kuxio ta xaa vaa ntii, xaa vaa yo'o tiaka, vaa yo'o ntichi, vaa yo'o ntifi vituu ikaa xichao ixii ntauviaya taa u'uva vaa tufitukuio chii yoo nuusana ki- ko xitontoso tukua i'ichi sanaini vaora ika chikao loo ixiiva xia taa ikaa. Ntukuo i'i ko'oo ntikaa ra chi kosoo loo yaka yaa mi ntichikaa, i'i ñiañu kuntuu ntichi, i'i ñiañu kuntuu ntifii, i'i ñiañu kuntu'u tiaka ra ta xaa taxitukua tiempo ra sukasuo loo xia'a, xia'a kuiji kaa kasuaa nuju xi'iyova a tu koo taxii tukua tiempora vutuu koo kio xi'ia vinagreva chintuoka, chi kutoo yuu kuxii xitaui ra ika chintuuo looa yu'u koo'o kuixio.